Lugha jiri jamema sana duniani. Lakini lugha yaane, kwa jamii yaane ya kitanzania ni lugha yakiswairi. Kwamfano, lugha ya kiswairi susu tamanya lugha ya taifa, alafu ni lugha ambayo ni rahisikuwasiliana na muntu au kumwira kintu muntu. Kumuelekeza kwa kiswairi akuelewe. Lakini si kiswairivii tuku kwatite makabila tofauti ya nchi ya tanzania. Vanolusika tofauti kwatile kilangi, kimburu. kihadzabe. Kwatite kihaya, kizigua. Kwahiyo, lugha ya tanzania ni kiswairi. Halafu, kiswairi no lugha ambayo mataifa machache vii no yaweza lusika lugha ya kiswairi, lakini mataifa yingi kiswairisi sana tuku ni kingereza au na lugha jiingine ni kiswairi.